الصوت لي مكنحملشي نسمعو خاصة اذا كنت باغي ننعس هو الصوت ديال بكاء الأطفال وزيد عليه حتى الصوت ديال الطنين لي كيكون في الأذن.